Ko oleuu liyel ali liyuamlsi bom betchony tchony che olenlsi liyel ali li nyuam, o’fa mom, ofa mom o’ri ogburo omal o’fe bom eshe ounul o’fe nwun o chuwue, omal o’fo biri puut abeh we oui ki pompom, pefom abe lewu-nyu beri o’fa, bemi gbek benabo, okelkel wuren owe apie nyen ayi enabo, rue che nyen ayi apie pie aye ekuun, a pie nyuam lsalsi kalo bom nyen koba. nwan ochuwue arue che we koba, we koba mom wuren owe ayi apiale pie aye che e’tem, lsale nyen ayi chi e’tem we ka’le, kuo-kuo wuren owe le’ le’ le’, we olsel e lsel che ari lue ki apie nyen ayi e’te’e, nue che e’tem, koba, obe nheuu? Ochuwe wunyen awu omuong ewe, wu ovuole we ofia binyren abie nyi, mi nwuyen nwuyen o’a’ nyi mi nleno, n lekikeuu liyel elami lsoro didide a’re li kuan emi, yi epie mi nka lo mom che nyen ayi we ofie aya ekuan, nmal nkalue che nyen ayi ofie aya ekuan, and eude ekuan, ekuan, le oma ma le le le le le nyi be ri ki kalue che nyen ayi we apia le pie aye ekuan Lenki liyel elue kpara de’ de’ de, a’re o’fe binyen ebue le mion osue sue ebi, tusue tsue binyen ebue, we wuyen a’re osue binyin wutem obuu wu yuure kpara de de de be nwom abue be yuon kpara de de de, le elsa la i ayi ofale le mion mome afe le yi, lie oki wuren o’we, mom a’fe le yi we oriri leyi, a’re lea ofu bitchong owuon, ofuu ajujue owuir ofu binyin olouor ofi lia oke bom, eri che ofie pu nyuam en? Ofi pia nyuam, ofi pia nyuam at-au, pie nyen ayi ochuwue okpa, pie nyen ayi beren abue be pie, lo-lo wuren o’we a’re olo mion eyue, fefe beren abue, fefe be chi abue, fe fe mama o’we le pa’pa o’we buan abue le mpuo-ome, nma li washu le le liyel a’re lie, liyel a’re lie nyi li li pie mom alen ki te te te, liyel a’re lie, li piako-pie olenki leuu, bom be quo uue che anwang mu lom aaa ami pie kue le oleuu, le nyeuu? Wutem obue wuri kpara de de de, e’te ye ayi eri ogburo le odujie labababa, le otchan odujie laba, ozue chi we offe mion eyue, amilenu be-me beteb-bechang le nkuleuu avifavo beteb besisen. A’re aii le o’fa le mion ehe, le o’fia le mpam ohe, nyi ochuwue ogeii oburlɛe, atankiye binyen, iteye Aju nwa, amilenu, a’re aleuu nyi at an nye nyi alsuo e’ye le-mpam, apie alsuo mpam nkem kem kem kem kem erue le-eshua ima a’puo pom, a’guo kiye lsalo kinyen, aka ki ye-kalo binyen a’bi ochi ochi ochichi, binyen bie bimicipie le nten enu biluelue, age ii akal kiye akumu labe arue ye ye elen ki kparade de de oo, anyẹ kiye obe le ofue ye elenki kpara de de de, ye kilenki e’be liyeloo. nyi tue e’lenue a’re mi, nyi mi n leuu, mi’ n’fe le oba awu emom eshe mi le o’fa, nta ko’ fo, ayi le nyeuu nyeuu, le ini lebong lebong a’fa ko fa ki ntuwue i dzo dzo, nmm fi piel piel mom o’tuotuo, and nfe ki tue mom, are le be-me abami beco labababa, labababa eri che, nmi leuu le-liyel ali nmilikekel che, mpom le pom le mom ndze odzang ntem le pie ko piel nge pomo jijiji le-mom, nye pomo jijiji’lemon